Jo më mirë një panin, një panin më mirë ë se një ncallatë se ka më ghustë, një panin, per esempiu mënd i vum një panin me proshutu, mozzarella kumdhamure e mayonese, ncallatën pran e ham mbrënvet, come contornu kur ham njatr shurbes.